अन्ग् स्वेम नि प्रए मौजि लन मुजोन्गोनु मनु हुन्प अन्घ मौजि, मुजन्ग्मन् ग्रमन् त्से सुगुम्। अन्ग् स्वेम अरे मौजिनि परम्तिको पर त्से बुसन अन्ग् स्वेम कोपे मुजोन्ग्मनु नतै अन्ग मौजि को। स्वेम नि फ्रए क्ससिन् जमे कै अन्ग। देकु पिफोर् कल म। स्वेम य स्वेम य अन्गित कै गीसे, तेद्दै, प्रए त्से जने जने तकै अन्ग देकु पल अन्गित के सुइतब्ले मन। अन्ग नतै मनेकोव मुजन्ग्मनु एब अन्ग मनेकोव अनिमल् लोवेर्। जने कै अन्ग मनेकोव जिने हवेन् नतै। <hesitation> मने नेगेदेरओ मन्से त्सुस् कल ननेब अनु मौजि को सप्सिन् मन। भिरु अन्गि बुसनि सिलिन्ग्स्पे जने हको एब। लिकेस्पे जने हको से अन्ग मौजि को सप्सिन् मन स्वेम नितै। मरिन मौजिअ दोलो दोलो तये अले सैदओ ए अलम्। इन्गुल्पिन नितैए नतै स्वेम य ओन्दि अदर्हेन्। सिलल सिल लि जये, बर्कल बर्क् लि जये, खर्ल खर्ल लि जये। जेकु है अन्ग, अन्गित कै लैत् नुअ। अन्ग दोलो दोलो दग्र दोलो दोलो। तवैग्र पेपेर्को मजन्ग्मनु मेकै अन्ग मौजि को सप्सिन् मन सन्दने अन्ग त्सन लै।